الا باش نكون محوطة أنا ثقافتي السمكية ياسر خايبة ما عنديش فكرة ما نعرفش شني أنا الحوطة لي نحب نكونها ما عنديش فكرة لطيف ممكن <hesitation> نحس بهكايا عاملة جو له مشايخ ديما يضحك ثقافتي محدودة في الأسماك.